Cholli e wolwida e bandiraaɓe mun e laawol fere-fere, malla ni wolwaata e honduko mun kondeye ba nonno yimɓe waɗaata. Cholli e amfira bandu min ngam wolwuki, ko omta honduko, ko fira dow bo Kadim cholli e wayliti launiji mum e nder ladde, malla ɓuri waɗuki non so e yiɗi barbaraaki e bandum debbo ko gorko so un debbo.